Intsasigashira <hesitation> alugaro, mulmche gamdu da ro inkasigashiro gogi shasaragi halasu so wajibu si muhigi gudse gudu sala kaisu niro muhim samsam nguduro sharagoh duniya ro gumadu go sattun ohun auwa ye go shime ahodu sushi ajigo aro nodgiyo shime ano wan wan hahu faturo wajibu kuh ngo illago nsadow ulsisi iltasu alwe do ilyasu idusuu ahm balulu walla iyasosi lahe ilqane balligrogi sa'a tullur ngara gidig'cole gu leshamen ihudam makaranta ndaduroma fasuma yarogudo susu adusa aro ilbandda isso dan gwahe llh ikudause. ade do kun alguso gudu so si wuya sosi jiro ehiga go yallongodoh elhadi sam-sam ahsasi asugarow, leshame iyagogi ehudan

Asro nogo uzuro nol mayo sushu ajigoro mutabar naskurogo kumani asun ah ah suro adam miyagun fayengo kumani asun ngoro odusedo suhan chida de du ankalhe niro ndalhu ngudallun si yakiwagaro atsuro faguma oluhagu summungo gugude uyagu nogade niro nduwalu so umehe samddu do wengo ndowshigoyo woludu shim ya eh duftum dum godusedoh, ndalshegu jika pal gasi gakaroya ehh ilyaligi godu wai biliyengo goduwo wai sumuyengo shim ya eh gudu duftun agah duniyaso asuro wujiro namare mbam asuro osi gurum sakun do lai shame iyagu sarikel su pal gagirondudu gosi gurum gasi gokuro doh ndwa yasu gade laptu ango eliyagu lengu bulo pal, givasadan ma amma kunso udu ankalhe swahunniro milhun faida do leh gasi Ah tiyama duniya su awwal so nirggoma ilwalungowasi faguma dun ankal hen awagi da ndahamo niro niro asuro go gigudoh surogi ndaw yagu namaren duniya mumeh ngamdu takgigi eni ayanandoro don ehh muyaludo takginso eni aduro efuwo niro faguma niro ndaluse irol dise gu kumani surosi fagu inyego woro gusattun ah hogi kumani makffowun noro ndalusu charago yago kunso ndaw yago halasudo noro jihedo madugo ndonma nirositagidunido nahatuu duwa hakgun aluga da faguwa nawiyango dajihensi <hesitation> nostimilali tom eli nali nawshimeso fakguma nawengo faguma tese wuro wugigi nawurego faguma chiga nashimddo boibogisiso wure yayama acharago umtumtahe gum dahe nanddodo bolyaliso tsun alguso goluse gi yaw yagodo kumani mahakun gurnne din nakhi Weme ngamddu, weme ngamddu weh charago weh yago wureh wemeh ngamddu wesungo tsturo ndeweguggodo bulan ndasumduso mufore kumanagu wuro umehngamdudoh umdduse umdunyago duma diron aahi amma stro ndawyago ngayaehh ummeh ngamddu agl ndodo ngomssum dukan summun nan dodo niro ndalu so yagima ah aga agasi gishe dibal sashi gisshe bolbosiso chisu atugo ahro balkerogi gigi goshe she pal gasi sakuro doh aduwar noburo halasu laishame miyagosi iyiwagadoh iyo godahe ah hoh do bolbogiso ehcharago ah matsarantah doh milyagu summungissun wayayo wecharango agamdduso angaro mul boibogisigo sirangi balkeregi ilda isi aduwar gi lda azar ko fakguma lamtum giyaluwa gollu gosher azar ehh lengoyo eluwa makaranta gi aya aduwar eluwa matsaranta do towmmangiyan ndoso ahhimesun angangu Kudan <hesitation> isulamiya eh nduhhum agol ndahadan faidda niro gohadan don faidal gorgoso doro nolldaso lalwn shimeso gohum bgunubu ahgun owwodoh, izulun ahlasu gurshi niro ndawgurudoh ngara niroh bulon adugo ahni ahlil gereh ngo bulan aduani anhun gerogogo bolya palso lanshimego lariro uhum ahcharago ah shimesisingo angundo, onduruga jisu do matutungga amma lanshir me ondiriga gi kunlagi osaftun godugo jiso gowe ani gomanginyo anah kilssi soh jisu do masharago ngara buloh ah tasha bulon ehgigi bulan ah tasha aro bullan adungol gol wattiryye ahtey akisi walla lengade da disum wada ahtalsim goddan tasayangoro dai tigun tun etunsi gadoneroh noroh tarbiyya rogumo soh, mumo makariyeyo umsundaghi yagima asharago ayagu jiro ah igah, wuro umyagu effuso effuro ndawadudoh Gomangoyo shimedoh are mulhakun kimeh niro effudo umdadisi imtamsugu algudoh ilumgikul ngalkoh asisu gosharago tawdugakoro giehni gigufttasun gi wallah asharagogi anadahe affun gi aluse aro surangi afokun naira kamm duggum duggum towsi ilyalugi wagigi gi waga gisu eh ndaw dadu sakoro gi ehni ah ehnijo aha un niro dige ehnigo niro iliwatirego so dose disalsuane gunemosu laftun ndawduwajo taggulguwagi niro babagigo lafttuwangugo iuunehe ngamddu su uskkum duwango aro niro milhakun faiddaammalaftuwan gorogi ufsaftungi guftu laftu agol niro ndalugo umhero ngamdda yagumma ahsun niro milharu faidda layi gaskko niro ndaigo niro gundogi mufowela shawari wuye yaguma ahme ngamddu go digeh, ayi niro ndawdudo uhuniro aani deh, mul, hakun faidda layigaskko ehun niro lpase eh nol pasedo da ndawshi go